To kene a ta pil ɓere berem, longku ulen kenii ta bilaninii ɓere ɓerei ti po shaari ɓere ɓere birangi uleno yamma ke maa teka ka ke shari ken ken pilin ɓere ɓere ke ti ule shik ɓere ɓerei belen te nen ken tewi ka man mandi ta ya paroi longku in pidin ken ule a ti ule shik ɓere ɓerem, ɓere ɓere ti mimii yamma ɓere ɓere birang te rei ti poshaari longkui ɓere ɓerei ulen yamma kuma a ti ule shikrain tenei longkuunee ne teka na kew a ta pil ɓere ɓere. ɓere ɓere teere longku ulen ye a ta iya pilorom mi longku a ti ule shigim, ɗa ti we shigi ta tewani ya oo le te deyan ɓere ɓere ne leka ɓere ɓere ko ye ne ta pil bi ke pilan nen tiyasa ke ma man kanin ulara ya paroi ken pilin ka bi to ding ule nee a ti ule shigim pelle ɓere ɓerei kama piriti a ti ule shigim ding uleene a ti ule shigim ke ta ma ta ma ta ya pilii ka ya do po shen pilim kuma a ta pili a ta pilarom to ɓere ɓere tei ka ye ne teka ma ɓere ɓere a ti pilorom longkui uleenee ati ule shikra ulee yum uleene ati tee shigim uleenee ati ya merem ɓere ɓere lattoro latti ti poshaari la niyon ding kuma mina ɓere ɓere teerei yamma longkuunee a koulan ding uleenee yamm yuula kama ya kama ta ule shigin kuma a ding ulee nee longkuunee kaman kama ta sherani kama palin kenem ɓer ɓere tere latti latti. Teerei liyan uleeno yamma ye liya ti poshaari la niyan ding, ma ke ta ya ɓere ɓere ta penani ta ule shigii ulei ti ado pene ke ta iya tee shigi ka kiram ta ule shigii ulei ti a ɗo ti ku fokno munɗok ye ti ku yani ya ti ku bero ku uleenee yuula ko kpang, pene ke ta pila ka ya a do koƙo pilanim, ƙoƙo pilanil shire a do ƙoƙo pilanim maa ƙoƙo pila ƙoƙo bere bere ye kema te ka ya ka k ta pilani do ƙoƙo pilanin longkuunee yuwa roi uleenee latti latti ding uleenee latti latti a ta iya pilorom moɗa teka ya ɓere ɓerei murgo, ye la kan jara, ye la bajakur, ye ulil ye tanka teerei ulee na teka na, na teka na oo ke ta iya pilin pe le te la ttii ti poshaariko ti ule shigi longu ma ti ule shiji koɗɗi nee le maa uleya shik ulee yuulako kpang kam uleenee yuulako toman ken ya bere bere maa uleya shigi ko ti ku ya ɓere ɓere ta tewani ya oo teere ke ti ku teerei ɓere ɓere pene a ta ule shigi kaa pelle tanka ye ne teka ma man tee shigi teei ka kirami ɓere ɓere latti latti ti poshaari, tenei longkunen ne teka na a ta iya pilarau. Da teka ya uleenee ta ule shigi lii lii ti kudam shetti shetti ti manni piri kaa pelle biro na teka na. Oo ta iya piloro to ding uleene ati ule shigrom a ta iya tee shigrom a ti ya merem a yooro uleena kaa pelle ke ta for ƙoɓo ko ye for keneko ken mimi ka oo ne ta pilin uleenan teerem ba. To bere bere die teere kattani ɓere ɓere a ta piloro pilim lonku teerei uleenee lattii lattii ti poshaari ulee yamma kuma yamma pinna lattoro latti a ule shuka do ulei ti piira kaapelle sha peɗɗi uleerne maarama kaaye podiya kama ina tanka kama birom ɓere bere birang teerei ule ti li niyo in peru ka ulee ti poshaarini ye yuwani yen kpang, ɓere ɓere birang teerei ulee ti li niyo in shuki shi ti shikko ɓere ɓere in maman uleya niya ti ku ya ɓere ɓere yuulan uleen kpang to ke ma ti ya ɓere ɓere longku ulee kpang ke ta sharim ke-kere kera-kera shar ɓere ɓere ka ya ka ke ta pidini do ƙoƙo pilinum longkuune teere ulee latti latti kuma le uleenee ti shuk uleenee yuularo kpang kam uleenee a kpangum ma moo ti ku ya ɓere ɓere ti ku shuklani ti ku shuklani ti ku buk oo ulee shie te pa yuulano kpang ma maa uleya mandok ta aci daklani ti ku shuklani kaa pelle ulee yuwani a yuuni kpangum ta aai daklaro pene to yoor ka ya to ma maa uleya mondok ya ya ɓere ɓere ti ku ɓeranii ku uleenee yuwani ye yuwani tomon shi ti ku ɓero kui kaa ulee ulende kamati ku ulee ti ku ye ɓa ulendei te ne ti ku ɓero kuli longku ulen fo goji inilam ulannai shekero, ta shekaroi longku ulen ta shekeroi longkuunee ma fowoni ye ulanna koogoju. A do shuka ƙoƙo pen fo goji ti shiban ɗo mo shuka ƙoƙo ya le te uleenee yuularo fokme donge shura maa do shunum munin yiu sheranin ulende ulee sha neu tene ka illai ti kuunee ne ti ku ya ɓere ɓere kping longku ulen longkunnee ne leka fokno ta fo goji in meeru shiba na ye ne ta pattani in meeru in tewii ka ye ulende ye ne ti talani ye, ma shinno in ularu lula temi kaa ulee ulende ne ti shurani ye to make shara bere bere ken pilin ma mam-ma-ma-ma memme maa ulanna maa yara kaa pelle ule ya ne tiku sherani te ta shik ɓere ɓere kaya ti ku ulee na shara ni ya ta penanii ka ya ulee ne ti ku sheranni yei ule ɓere ɓerei ma maa pilan a do do shen mannim longkuunee yuwaro kaa pelle do suran kulim to ne uliila towani ɓo ɓere ɓere a ulee ke ta sharani kai pilinun a uleenee ke ta ularin manni pirim kaa ye milam ta paro diya goj yende nee goji milan ti minin kelaa ti ti yammaju ti shulei kaa pelle daklan ta aa ke ma dak maa dakla ta aa kaa pelle milam maa ka daklan ule ti gog mina goji ta galani ule mina maa illa yiu yallani lu koona in ular minano gub mina ya peemen gub mima ka daklan ule ti minai pa illee po yaanu ulen nenna kaman kkona kaman wa tellu po paro te. To gub mina ta illani in ulanna tiwi ti me an shiba mima ta shiba an dabangi kama kenimai oo ka daklan ule yanʒu ti minai pa duvei kama ta ko ulani kama ta ular jum kaman ula tellu po paro te maa illa yinu fee ye ulli ye vare in koona in shari ta shinii in koonu ta ularin jum maa kooka ulara tali maa ulara tali teere tara diyani ti manni pirii in diina in neshsho shileju maa neshsha, diim ti ku shɛla men gubi la an ɓulatti kan ku shɛla sheni shiba an bi ka ku shɛla sheni maa diya ta shinji maa neshsha shukju illa koona in ular jumi maa foora jumi la an ɓulatti dii sheni ti ku shɛla sheni me an bi ti ku shɛla sheni to maa shika dooni maa ulee kennimai shennan in shiru dooni in shenna ti me an biini ya to gee ule kennima shenna ulono to shiulo dooni.